Jadi yang kita tau binatang yang hidup di laut itu selain ikang tu ada waleng bia taripang lado <noise> deng bintang laut deng ada lagi gurita <noise> deng ada lagi kuda laut-kuda laut gatang deng keong.